الشهرة للإنسان مرة تصير إلها مزايا كثيرة مرة تصير إلها عيوب، من ظمن المزايا إنك بيكون معك فلوس، إنك بتكون مشهور محبوب عند الناس، لكن العيوب أيظا موجودة مثل إنك ما تكون ماخذ راحتك وما بتكون حر طول الوقت.